Ny fratsay de manana an'lay kolontsaina rehefa mihinan-kanina tena mihinana zany hoe maharitra ora misimisy, farafahakeliny adiny iray sasany eo ambony latabatra. Tia f- mihinanana frômazy miaraka am'divay, tia mihinanana mofo dipaina ary manana an'zay kolotsaina <hesitation> mahay miady sy mahay mandamina zay koa izy.